أنا نحب نزور اليابان خاصة العاصمه طوكيو عندي فصول نشوف الثقافه اليابانيه من قريب كيفاش الناس يعيشو و شنو الماكلات و التقاليد لعندهم و إذا ماكلتهم بنينه و لا لا <hesitation> زادا يعجبني التنوع بين التكنولوجيا الحديثه و الأماكن التقليديه لفيها نحب نجرب زادا الإحساس تع نمشي في الليل في شوارع طوكيو كيما يديرو في لفيلم، هاذي تجربه جديده و مثيره و نحس أنو راح تكون متتنساش.